Waaba oryomurambuzi, okabura, otakiijuke n'ehi waaruga, orabaasa kukozeesa ebyoma bya karimagyezi nk'esimu, nangwashi okabuuza ab'ekicweka ekyo, bakakushoboororera ekicweka kyorimu n'ehi waaruga kugira ngu obaase kugaruka ahi waaroori.